Alôhan̈y fanambadian̈ana amy olo araiky, karàha ninakà fo ôhatra manôkan̈a, nina ten̈a tiako zahavako fo ankendriky aloha karakôry toetran̈any, avy eo ino bionazy eo amy fiainan̈a, avy eo zahako oe asanany, karakôry fifandraisan̈y amy jiran̈y, amy olobe, amy tsaiky.